طائر يبقي العصفور، لأن بصراحة العصعفور مظبط نومه، بيصحي الفجر وينام المغرب ودي انسب يوم، انسب تقضية يوم الواحد عايز يعملها، ان انت تصحي بدري وتنام بدري، وتصحي بقي تصوصو وتزقزق <noise> وتغني وتنام براحتك تصحي تاني يوم فايق تصوصو، فالعصفور طبعا.